To ɗo kam, to ɗum waɗaama noon no haandi kam, to ɗum waɗaama noon no haandi, to kanjum ɓuri koɗumi, ammaa to ɗum heɓi ardiiɓe, ngiɓɓe ko'e mum, ngiɓɓe wujjuki ceede, to ɗum wartay kanjum fu woni gaɗa, kanjum fu woni ñolɗum nder kalaaji gom naati.